ما في شيء اسمه قوة خارقة، بس إذا كان بدي أساعد الناس كنت اخترت أكون دايما متواجد لهم وأقدم لهم الدعم والمساعدة وقت ما يحتاجون لهذا، لان القوة الحقيقية هي قدرتك على مساعدة الناس بدون ما تحتاج لشيء اسمه قوة خارقة.